Ja ntaketeyo in sa’amayo chi nu iyo ntute te iyo nama te ntaketeyo kuniyo te ku´unio yoka te skuitakayo nu kan tii savo ntayichi.